Kô hagnanika zegny ndraiky ediny raha tokony hatao voalohany malôha tokony mandeha dokotera de mandeha <hesitation> mizaha hoe mazaka tany mahai-hely rivotro ve antegna sa tsy mazaka satria plus anao miakatra tany ambony zegny mahai-tsisy le rivotro de mijery hoe zakanao ve le izy sa tsy zaka de avake koa anao mila mianatra magnaniky malôha zegny edy raha tokony atao mianatra magnanika de raha tokony atao koa mizatra mandeha amin'ny tany <hesitation> ambôny regny satria mitovy karaha anao magnanika zegny ake fô i tany le ambony zegny samby ambony fogna izy de am'le resaka rivotro niaignana mintsy tegna ijerena akeo satria plus tany ambony plus izy sisy rivotro de au moins anao mba efa zatra e tsy- lasa tsisy problema aminao zegny le izy avake.